Nakunda ukulya insima kwa sababu <noise> ansima ya ndi walya umikuta utakusha ulole inzala yonsi iya wala utakusha ulole itatizo iyonsi lilya lya kiafya kwa sababu utikuta kwahiyo nemwi napendelea sana sana, insima kwakweli insima ii nemwi napendelea kwa mfano ndi chipindi kwene chi chakulima chii chikutakiwa angeukulya msima na chilanda utachilya insima ni inyama kwa sababu insima ni inyama utange uwaikuta zuwa insima na chikinda <noise> ngi chawezekana fuandi na kidogoange pali na twakubi ange ukusunda muli kumbi na muli chilanda apano umalola wikuta safi.